Changanakanya kukora mihiga likumi chidza, nganakanya kugura midoga, nganakanya kuandika vandu, nganakanya kugura mirimi, nganakanya kuumbaga dzinyumba dzya ma dzya rentalo ye vandu vamenyemo. Na nganakanya kusominya vana vange vamare iskuru, varame university kumika chindi kumi chidza hichi. nganakanya sirikali zo kenya mukivara cha kenya inganakanya kunyora vuongozi vurahi, mundu akusingila ave mundu murahi ave wokoungansha vandu. Ave mundu wokureta vuravu, ave mundu wokureta amani, ave woku, wokureta vandu halala. Naku nganakanya kumihiga likumi hichi ndi neva vana vange varama, varama varava vomari iskulu nganakanya valava, vadzie vanyole dzi gasi, vadziku mupolisi, valala vadzi vaveko viongozi dzi gasi dzya serekali, avalala vave vigidzi sho sya nganakanya. A mboraa nyasaye akukonye ku mihiga likumi chidza hichi, akwe varamu kuve varamu. Kuve, kuve ne mihandu na ku kukonyane kuri vandu va kenya kuve na amani.